Ny fanatanjahan-tena tiany atao indray an. <hesitation> eo ihany koa ny baolina kitra. Sady tia mijery izy izany no tia baolina kitra. Ny ankoatr'izay an, dia ny <hesitation> tsipy bola. Dia manarakaraka izay an, tsy haiko hoe fanatanjahan-tena ve izany fa ny ady akoho. Izan koa tena tian'ny olona aty izany. <hesitation> Ny ankoatr'izay an, ny voley an, sy ny baskety ihany koa tsy adino an, dia ny ringoby an mazava ho azy.